کورتۍ د ورځني استعمال لپاره اسانه او راحت لباس دی. پتلون د بدن ښکلا او حرکات اسانه کوي. جاکټ د یخنۍ پر وخت بدن ګرم ساتي. کوټ د ژمي لپاره ډېر ګرم وي. ټي شرټ د آرامۍ او سپورټ لپاره اغوندي. کميس رسمي موقعو او کار ځای کې استعمالیږي. هر لباس د موسم او موقع مطابق انتخابیږي.